عشان توفر فلوسك لازم انه تحدد ميزانية شهرية وتجوف شنو الأولويات <hesitation> مالت المصروفات شنو الي لازم تعطيه أولوية وشنو الي تقدر يعني تستغنى عنه ولما تستمرعلى- على يعني نفس هاي ال- المنوال بتجوف انك تقدر توفر وايد في نهاية كل شهر